नेपालमे मेघबुनी अषाढ आ साउन महिनामे बरी गस्के परैसै । आ उ महिनामे खेतिपाती भी करैसै किसान सब, आब किसान सब उ महिनामे खेतिपाती करैसै न त निमन खेतिपाती होइसै का। निमन ऊबजैसै धान होगेल गहुम होगेल ईसब गस्के चाही बेसी मात्रामे ऊगैसै ओहिसे किसान सब अषाढ आ साउन महिनामे करेके खोजैसै । <noise> आ हमनीके थाह बाटे मेघबुनिमे आ मेघ बुनी कहेवाला चिज त सबके न मन परैये जैसे कि हमर बात होगेल त हम जाहिया लैका रहली न त हमरा मेघबुनी बरी निमन परैत रहलक । आब जैसे मेघबुनी परैत रहलक त मेघबुनी पर्ते मातुर हमनीके अपन लूगा सब निकाल देइत रहली आ जाके नाहाए लागैत रहली । अपन संगहतिया सब संगे गाउमे कौनो कौनो टोलमे जाके हेने से हेने जाके खेलैत रहली, नाहाइत रहली आ उहे मेघेमे हमनीके फूटबलो खेलैत रहली। औरो टाल कुछो गेम सब खेलैत रहली । आ ओकर बाद हमनीके घरे आजाइत रहली। त घरे आके दोसर कप्रा लगाइत रहली। आ मेघबुनीके समयमे घरे ममी हमर निमन निमन खाना पकादेइत रहे । त भात खाइत रहली उहे खाना खाइत रहली, खाना खाके नाया लूगा लागाके आ जाके ब्लैंकेट भित्री ढुक जाइत रहली। आ बाहारा त जार लगैत रहे नत मेघबुनीके समयमे, आ ब्लैंकेट भीतर ढुक्ते मातुर हमनीके गर्मी लागजाइत रहेत त हम माजासे सुत जाइत रहली।